Tar tra man kannan. tra man ka manka te leberi i bin latu a <hesitation> toa kannan temne te kotna tra health i tar aibika. kue nan tspnegen banonte kto ha kamitsina man lihor trahe ka tar ba tru ni pan- pan i tar tru pumal te hats mne gaku pumal pota te nan e gaku kabul. kabul a man liho tar e kamtsina bakute mne haniga nigi. Bi tar hamansa kumne nan hamanse nugu kabul trahe apekt na e kto homiena pumalar uloho tar baku temne ngilin nan lole gen, u kabul ku kba mamana ken kannan akue nan egen. Tuaku kabul nonte mne nan enuguko noni kto homiena u loho tar bakute mne tati soho haniga nigi. bakute mne ka hangen nigi bakute mne nan haniga singi.